ഹൈകിന്ഗ് മല്പരമ് കരക്ത അഥ സിദ്ധത ഇപ്പോദു। കന്ദ നക്ശ ഇപ്പോദു ഹബമന ഇപ്പോദു ധാരിപുര। ഇന്ഛോന്ദന്ദു ഊദി ഇപ്പോദു ബോക ബഗ്പച്ക് മല്പോദു। ബഗ്ദ്ദു മപ് ഇപ്പോദു കമ്പസ് ഇപ്പോദു ധാരിപുര। തത്ഥന്ദ ബോക ഗ്പ്സ് ഇപ്പോദു അപ്നു ബോക വതേര്। ബോത്ത്ലേ ഇപ്പോദു വതേര് ബോത്ത്ലേ ഇത്ഥിധു അവു ശുദ്ധി। കന്ന മല്പു നീര് ഇപ്പോദു അപ്നു, ബോക ആഹര। ആഹര ഊപുര ദ്ര്യ് ഫ്രുഇത്സ ബോക ബിസ്ചുഇത്। സന്ദ്വിഛ്, ദ്ര്യ് ഫ്രുഇത്സു, അന്ഛ പുര ധിവുന। ധപ്നു ബോക കുന്തുലു ബോക ഫിര്സ്ത് ഐദ് ബോക്സേസ്। ബോക ലിഘ്ത്, ഫിരേ, ഫ്ലശ്ലിഘ്ത്സ്, ബോക ക്നിഫേ। ബോക പുര ഏമേര്ഗേന്ച്യ് സഫേത്യ് പുര ധിവുന ധപ്നു।